Ireo karazana trondro maro <noise> izay fantatro, misy karazany roa, misy ny atao hoe trondron-dranomamy ohatra amin'izany karpa ohatra, misy koa ny fibatà, misy ny pirina, ary kosa ny trondron-dranomasina dia misy ny antsatsa ao koa ireo hazandrano maro isan-karazany ao. <noise>